<noise> yu minn xte'd gakda gow mal, mal kamaron yu minn gakda gow bia'l kuch, yu minn gakda gow este gia lech, yu minn gakda gow zë, yu minn gakda gow este ic̲h̲ë biaꞌl biaꞌl, por ejemplo biaꞌl ngon gakda gow minn dzaknë minn, xc̲h̲aꞌ xc̲h̲aꞌ gëdzlas lëd minn por ejemplo biaꞌl kuch xc̲h̲aꞌ gëdzlas idib lo minn o minn gakda gow kesiy kesiy lëꞌkga xc̲h̲aꞌ gëdz lo minn, gëdzlas idib xkwerp minn o xbab minn, xbab minn, xkakga nak zë lëꞌkga xbab xkwerp minn c̲h̲ow minnu xc̲h̲aꞌ yu minn xc̲h̲aꞌga gëdzlas lëd.